Mail an'le am'resaka asa malôha tegna marobe, izy kôa karaha tany agnatin'ny herignandro misy na mahazaka dimampôlo, fa izy ndraiky izy koa akay amin'ny amin'ny ôlo tsotsotra na ôlo havakavako regny igny fa tsisy idiran'ny resaka asa ndraiky matetika agnatin'ny herignandro roa fao.